मेथे त टाइ लगान आंदी नी चा ना हमर उड फुंडा लोग टाई लगांदा कुव्ई भी हमर इने टाई नी लगिंदू। देखि त छै मि लूंखू थै टै लगांद। पर हमर इनै कुव्ई नी लगांदू